Keite sabdongin jida. <hesitation> Keite hi kovel ramsazi nga tlantsak per ania. <hesitation> Apien mang tereng reng hi kua nun tlantsak tu reng renga duana niti asiat ani. Keite hian keseyp tatak le. <hesitation> Tsak tatak me ania hei hian atlang tsak nakonga nasatak in apui ani. <hesitation> Keite hian dakakata <hesitation> kilometer somkwo pasari atanga za sompatum zit atakin atlante ani. <hesitation> Hemi atan tsak napang hian asapel nga nasatakin apui china. Hemi me biala ma hian <hesitation> ngawsey tak le. <hesitation> Din siam zit me ania <hesitation> asamang to reng reng du <hesitation> ata me me ai lawak ani.